Kazi yanei nakaomba <noise> kalima kafa nikisha kidogo lakini sio sana <noise> keuno kupelange uko chuzsha yakulimila <noise> nimpiya yakwe yakupela ntakweti <noise>